E aloa o l'à visciuo comme unna ræna pe tutta a vitta, sensa riescî mai ciù à communicâ à nisciun a seu condiçion e quello che gh'é successo, ma scicomme o l'ea into còrpo de unna ræna ma o pensava comme un òmmo, o l'à patio da matti.